Alura mi sun italian cuindi ël prim pais al e l'Italia. I sun andait ënt ël pais pi vizin ch'al e la Fransa, l'aut pi vizin al e la Zvisera, l'aut che sun pasaie diverse volte al e l'Austria e sun pasà ën Austria për andé ën Germania. D'autri pais l'ai pa avü ucaziun dë viziten-e